hiŋi mɔ na ŋ kpao na. ɔɔ ŋ taa mɔ kpaona, seŋje koe hiŋi anda ŋ tuusa, ii ma mɔɛ tɔ sɔ? Ɛ, ma mɔɛ tɔ sɔ. Ii kuŋ mɔɛ mɛi yaŋ? Ɛ ŋ kuŋ mɔɛ mɛi yaŋ. Aa tɔŋ mɔ kpomaifiae. Aa tɔŋ mɔ kpomaifiae. Mɔ nyaama. ɔɔ mɔ kundu. A boya kpɛa. A bɛ to na fanima kia wa. Na mɔ bi sɔ. Ii bɛ mɔ mu kpaona. Mɔ bi, aa bɛ to na fanima. Na mɛ ta ii ya kaŋɛ. A bɛ tona kamu. <english-and> ii lɔ mɔ kpomaifiaem, aa bɛ kundu? Aa ma jaŋ. Aa tɔŋ mɔ kundu wa. Kɛ aa kpomaifiae mu.